Siiyooma wuu nduuma-i - idoc-idockani dii iwaakama léé, ibuulameni ni nangha an- angnoode. Idéé, iwoobe idookotune wuu nduuma. Siiyone induuma yééma idockotuni: iwoobe, dii i- i- i- iwiignééye nnéé-dii-bu- bu- buunsu. Buunsuma la adokotune yuune, wuu nduuma, iringi kiide wuu sangema. Nii mbéélé danane idiiji an sambu thuubu dan, nangh na wuu nduuma danii itanta féé. Nroo nruu kayini mbhuughune nruu yééghini, nruu la kaye ka guukame woo-tiini-laangama. Nroo nruu wii woo laagane. An saambu thuuma la maajii-iduu-wuu-duuma, idéé idockatijii wii waacka, idéé idockatiiji iwoobe gnooju idiini-fuu dhééme fuu dockatune: iduuma. Laangama, suune suna la ifuu jaackame. Nii ijaackame suun sune mbéé nsaa iloojati, irumtu isu réémini ka dhééme isu jaackame sa loojati. Mbééla adocka fuu sangema foo la rumtu ghi. Naa araatatime dan ithiigh-ni-mbhuu-ajaackame dan sa jongu, loojaati. Mbéélé idocka wuu sangima foo ila ruuntu. <noise> kiilikonghma fuunii fune an taagne diigama fune yongu bhunghma. Ana- a- abu-bhé-ayongu bhunghma an tangne diiga nangh na fune nni-féé, foo worama abimbiirni, asa kuula fuu fuune. Ghuuna mbhééké siigoma idiimo-i- i- adéé-hi-kiilikonghma fuu jiickma. Idéé ngoo daakh. Pabia nii mu yick foo song, an bhuungh ghune na roo-taape ni fuunkane mu kaala ni nkookh nsuunghma foo-nii nsééna léé, foo nsééna nlaa ruumu. Nii nkuuckma la ni danane ghune na afuu fuune. Ma nsééna nkane-an- an bhuungh ma la akaalani. Duuduma fune-ki-ndiji-ntangne-ntanghne maala fune dan fuu docka, duuduma. Fune dan ntangna la fune dééme dii-iwoo- iwoo- iwoo- gnoojuma-nii duuduma dan tangne mmaatima la dan rémesitime fuu soobetu waama ala ringi ka kuubuni ni ka bhiimbiir ni. Mbéélé duuduma dan docka. Ntangne mmaati, muuna arémesime sa soobetu. A- a- duckma-a- a- an gongu, an rumbu wongu, wora ndéé an rumbu wongu la boode. A-ntangne mmaatima muuna a- arémesime docka fuu nduuma foo la boode nangh, foo bhiimbir. Na abhiimbir danane, wune doodune ghune ka bhuunkatune: akuula nime ni a suun sune tiitaane nniigi ndiiti fii ikaattima ala ringi dhaadé. Wora ndhééne adééne fangh béjéé nangh fooni gwandi. Abuungatune tiitane nhiinki-jééck-fuu joone. Nii ndééthi waama féénii-duck-an rumbu diigama aa boodeni ni, nangh na afu kuuléé fuu bhungatune goo isuune sune fuu nhiingi, ikaattima ndiiti ila ringi ka bhungu.